Lobo reta ko jae mimba yarakua katuyeva kuareta jaeko oyangareko kaa re esa oñemuña jeta yave mimba reta kaa rupi gua reta jaema omboipi ñana jou ñana rou jou opaete mbae kaa rupi ñogunoiva jaema kuareta ko oyangareko je jou vi mimba reta erei mbaeti oyuvanga je jaeñoma oyangareko je vaera